أنا متحمسة للغاية لهاي الفرصة، وأعتقد إنني مجهزة تماما لتحقيق النجاح، هذا المجال، جمت بالعمل بجد، وأكتسبت خبرة قيمة خلال مسيرتي المهنية، وأنا واثقة من قدرتي على تحقيق النتائج المرجوة وملتزمة بالتفاني ،والأداء الممتاز في كل ما أقوم به أطلع إلى النتائج المرجوة مني.